<hesitation> Fiasanà liogna mbanà alo aminà fanotoàna raha ndraika zany a: <hesitation> liogna a <hesitation> raha vita aminà kakazo izy io na vato a m- karaha lavaka; de alo ndraika <hesitation> vato na kakazo koa lava, lava izy a. De atao agnatin'ny liogna akao a le raha totoina ohatra hoe zany zaho hanoto ravin-kazaha de ataoko agnaty liogna akao igny a de <hesitation> force anahy zany a miasa amin'ny i alo igny a miditra agnatin'ny liogna akao.